nyamunda Ajeriya e wodi belɗum, nyamdum dun fuu annditai ɓe mbawi, nyamunda ba nyiri, marori e boshel e bete, e ngabba.